Hollandlasõq ummaq sääne nigu s'akslaisi hõim, aga sääl mere veereh, ja kiil um näil kah, ku puht keeletiidüsligult võttaq, tä nigu olõsiq s'aksa keele üts variant, mereviirne variant. Ja sääl um sääntseq imeliguq helüq ummaq nigu [x:] [x:] [x:], sääntseq kurguhelüq.